Paɗɗe yimbe joyon jogimi, mido jogo paɗɗe cume, paɗɗe babi kanium e paɗɗe guri. Ɗe fuu, miɗe waɗta ɗe saatu e saatu. Ɗenɗon paɗe joy kaa. <hesitation> maa mbiya du ko neɗɗo waawi ɗanaade so sulta faa gasa ley muɗum.